Maq esiq määnestki kihlvito spordi pääle, noh, nal'alt ei tiiq vai olõki-i vaest tennüq. A ku tõõsõq tahtvaq tetäq, las tetäq, <hesitation> mis mul tuust, las tetäq.